Ma tsi aran nene pe u enu pa an pa to nubunubu. O pauna ge, a kokov, ge a pipao, ge o mu, ge a tapiok ma tsi ar nene pe u an enu pa tanubunubu. Ubam taim pa tsene reats a an o kokou tsene reats a om o mu, reats an o gangan, reats pa an o tapiok. Ka om korai po rice. Oyio rova kora, kene ma ta nubunubu vakav, ne am voa nu veni. Sove ne tsa kita kora, ene tsa vavaretenu mana na pipao pene pa an kora va mukai.